לכאורה צען פופצן. קודם און א גרינצייג סאלאט וואלט איך אריינגילייגט קוקומבערס, פיקלס, טאמאטעס, לעטעס, מיט <hesitation> פעפערס. און נאך דעם א עפל, א אראנדזש, א, א, א פיטש אפאר מאל, א פלאם, אפאר מאל מעלאונעס. בערך צען.